Waati jinu bɛ no'onɲa nu nuwo se ho nupɛ we a forse mi te a jira Waati a arana han livrera o yɛrɛ yi diya mɛ we ara un livrera un vane ho tun tun yi hun ma tete un we se ɛri ere walima ɛri ɛrira beɲu yirawe an ji be cururu a famu mɛ oyi ro a'o ji Waati a wemu mu bɛ'a benɛ a no'onɲa don ho tina o we wemu